इनकाजियों ने बादाम ने अहुलू ने रहे। जो ऐके कश्वीर मा ने इहां सबसे उदद जड़े गां की ज़हां थनने रहै। और थनमा बारे मता रहै। ये बादाम ने एकाजियों ने ये सब खाने में बेवारे रहे उछ अखलू रहे। केना काज अगर आपना खाजे। ते आपने याधाज भी तेस है। जाएने इन्हेर स्वाद बेवारो रो। पूनिय महींगा रो पूनिय इन्हेर श्वाद बेवारो रो। ना आपना सेहेथ केले भी पोष्टीख रहे।